Ha, wéde, a gijongon giindi ma uga riŋinti wéda haji ma. Ndu uluusi alúŧi njandi unyaa, ugaa wi hundume. Wee ndu usúmti mo Haala, a gidaangin Haala ma, uyolo ngi ggíti giindi ma. Wédu uriŋinte, wee <hesitation> dayoori wee ruŋ goliyaa, we gíta a hú ma. Biso wilooli gaaj ndu uwomi wi, ndi njali ma usiimni win yaana a liiti wiindi ma yísi wi, wi ma ngeenan bóoti unan womi we.